في رأيي الحكومات لازم توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة النمو مهم عشان يوفر فرص عمل ويطور المجتمع، لكن لو اهملنا البيئة بنواجه مشاكل كبيرة في المستجبل الحفاظ على البيئة هو جزء من التنمية المستدامة ولازم نحرص على كوكبنا للاجيال الجاية